أنا نفضل الماكله الحلوه أكثر من الماكله المالحه نحب المذاق الحلو كيما الشوكولا و الحلاوي خاصة مور الغدا و لا العشا نحب ديما ناكل حاجه حلوه <hesitation> أما أحيانا نحب الماكله المالحه في بعض الوجبات خاصة إذا كان فيه توابل و لا كاش طعم مالح هكا لذيذ لكن بصفه عامه الماكله الحلوه هي المفصله عندي و لنحبها أكثر.